कुछ खाने-पीने की चीज़ छ जु आँखों की रोशनी बढ़ान म मदद करदा छ। गाजर: गाजर म विटामिन ए खूब मिलदा। यो आँखों खातिर बोध फयदेमंद छ। पालक: पालक मँ ल्यूटिन और एंटीऑक्सीडेंट मिलदा, जो आँखों की सुरक्षा करदा। अखरोटऔर बादाम: याँ मँ ओमेगा-थ्री फैटी एसिड होंदा जो आँखों की सेहत अच्छा राखदा। अंडा: अंडा मँ जिंक आ ल्यूटिन होंदा, जो आँखों के लिए बढ़िया ह्वे। यो सब खाने से आँखों की रोशनी आ सेहत दूनू मँ सुधार वे जान्द।